Deu appu tengiu sempri duas passioisi de, me in sa vida mia: curri u palloi e curri u zriboi. E quindi al variare del periodo de s'annu chi t'agattasa faisi, meda ottasa, unu e attra impari o, si no, o una o s'attra.